Tëtágusu Belgica jaeko oa <hesitation> irundi arakuvope <hesitation> mopeti eta juripopa mboapipa arasape, oyeapo Estadora kua mopeti mboapi arasape kua tetaguasu tanta oyekuauka teta medievales jare <noise> arquitectura guinoi vaere icapital <noise> jaeko brucela ireyreta Felipe de belgica